Ja yëkuëw yë ujt's yë ay a'ax jedun, në ko'o jedun ka taxëp nebyë dun myxëp tyam jedun nyxnë o tyam jedun pyut'sënyë, tyam ob je'e ya'ay tyëkënyë kabë y manytë obje'e nëkx kyudësënyë, yak jëwëb oby a'ax yë, ti'i a'ax yë myëk maja'ajpyë yë po'oj, yë tu'u, në ko'o jedun taxëp manytë jedunoy i'ityë.